انا افضل السفر بالسيارة ، احب السفر بسيارتي الشخصيي بالذات اذا تكون المكان الدغوح عليها قغيبي ، واذا تكون بعيدي اغوح مع سيارة أجرة ، أفضل السفر بالسيارة لأن يكون بالطريق اكو مكانات استراحة وهمين اكو مطاعم حتى أكل بيها ، وحتى استمتع بالطريق لأن اغشع المناظر الحلوي وأخذله صور بالموبايل تضل للذكرى.